<hesitation> ס'ווענדט זיך ווי; אינדערהיים האב איך ליב צו זיצן אויף א- ווען איך וויל מיך אפרוהען האב איך ליב צו זיצן אויף א קאוטש, אבער ווען איך דארף זיצן און שרייבן עפעס אדער טוהן עפעס, דארף איך זיצן געהעריג אויף א בענקל, און מיט א טיש, <hesitation> און אין גאס האב איך ליב צו זיצן אויף דער ערד, <hesitation> איך פיל ווי ס'איז זייער אזויווי גראונדינג, כ'האב ליב צו פילן די ערד